Raha anniversaire ako ndraika tiako ah, vao hoe vao mihiratra igny ny masoko de misy olona miarahaba anay ohatra hoe mamanay, papanay, zokinay, de namagna jiaby koa hoe tsy magnary mahatsiaro anao hoe anniversaire anao rô niany de de miarahaba anao ny ologna, de cadeaux zany manko lo sy feragna hoe, hoe isy hagnome fa faly foagna anao hoe nisy niarahaba tamin'ny anniversaire anao.